افظل اني افقد مفاتيحي على ان افقد الهاتف المحمول، لان الهاتف يحتوي على معلومات مهمة ووسائل اتصال مع الاخرين واسرار لبعض الاخرين وفقدانه يعني فقدان التواصل وافقد للبيانات، لان فقدان مفاتيح يمكن ان يكون مزعج لكن يمكنني دايما ايجاد بداله او استبداله، لكن الهاتف له تأثير كبير على حياتي اليومية بشكل عام.